ஷேவிங் கிரீம் உயவூட்டுகிறது மற்றும் ஷேவிங். செய்யும் போது உங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்கிறது. மேலும் இது மிகவும் வசதியாக இருக்கும் மற்றும். வெட்டுக்கள் மற்றும் வெட்டுக்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.